Ɗoon maaroje ɗuuɗɗe, maaroori ɗoon feere feere, e woodi ndi gabbe juɗɗe, e woodi ndi gabbe dammuɗe, e woodi forirais, e woodi lokalrais, e woodi ndaneeri, e woodi mboɗeeri.